x̱i'k nak klima gu'n yu ne'g bos x̱i'k nak më' ener <noise> febrer, mars, bril, siempre c̲h̲ak xlë'do', mayo, lë' junio lë' gia c̲h̲uslola, lë' gia c̲h̲uslola entonse sia sia konde idzinn diciembre lë' lë' nal c̲h̲uslola lë' nal c̲h̲uslo chop tson mëꞌ knu be lë disiembre y nobiembre bos c̲h̲ak nal c̲h̲ak lë' minn nok chamarra nok gunu nak ti klima gu'n yu.